أعتقد أفضل شي إنه -إنه الإنسان <hesitation> يطبخ بيده وياكل من الاكل اللي بيساويه اكل صحي ونضيف وهكذا، عكس المطاعم والخروج والفلة، فختار إني أتناوله أكل بالبيت مع <hesitation> مع رفقة زوجي واولادي والناس تحبهم وهكذا.